Arande kam mi tefan boggol chaji am mi hawra haa hiite mi tabbitina waya man don huwa naa malla wal huwa to waya man don huwa mi habda mi nyo'a babal kunnago mi laara babal man wonni na malla wonnai to Sali konnago bo sei mi hoosa mi yarina geroobe malla himbe hakkilinta be gera waya be larina am dume on wadi.